Ny fitaovana fototra hita amin'ny bisikileta indray an, dia ny kodiarana aloha voalohany indrindra anaky roa an, eo ny rojony an, eo ny famoizana azy na ny pedales. Eo ny familiana na ny guidon an. Dia eo moa zany mazava ho azy ny fipetrahana sy ny vatan'ilay bisikileta. Dia ny fiasan'izy ireo indray izany an, ny rojo no mampitohy an mampifandray an ny kodiarana aloha sy aoriana. Dia rehefa mamoy an'ilay izy amin'ny tongotra izany ianao dia miodina ilayr rojo iny. Ilay rojo indray no mampiodina an'ilay kodiarana avy eo an, dia izay no mampandroso an an'ilay bisikileta.